Pues chhxinán tuhbi dhxídhxi cha´han, guidxidúuc ñáhma chxí chxí chxí de, cháhan tuh macheta yanhma, guchxúa han yíhcamah, chxí chxí chxí cuhn tuhbi dúuc. ñáhma dza´bih tin guire´ ríhinchxi, gadubih, gadubih dza´bimah caréc, ríhin dzobah ñizah para guita´bih lóh déh ya que láhan cata´bih chxí chxí cu´luh mah. lochxí chxí chxí gabue´luh ma, gura´c luh dúhubihraa chxí ya que ahma guyáh loho biráac dúhubih chxí chxí gunluh bue´lah, gudxu´yiluh mah tin. guica´dxí garatíh dúhubin nin núh tíshimah chin chalóoh nin náluh guirep raa dúhubin chxí mah, chxí chxí guidxibimah cun bie´shchxíyih. cun ñizah ya chxí chxí yih, mhuhu gudzu´yihluh mah, guisha´laluh muera stóomah giréhc, giréhc bu´shin chxí nin riú shcomidamah chxí chxí guchxíugaluh. mhu astáh giréc gah dzi´c mah, mhu ya que lác dzi´c mah biréhc chxí chxí mmhu, gunluh mah pedazo guchxiu gal muer shi´yih mah chxí chxí guchxíu galuh. cudxí mah, chxí chxí gudzu´yiluh pechuga mas, madza chohnn- ta´gunluh pechuga chxí chxí gudzu´yiluhn lóh nin náhluh huhu cudxí mah. Gunlu mas chxioopahga taáh chxí-chxíchxi chxíbiluh bue'lahchi cun yimaníh cun. ñizah mas chxioopa chohnna ñizah gunluh bue'lah chxíchxiyi este gusobal'ma. lahan tuuh gi'dzu gacama calduh <hesitation> culuh batagadzuu, culuh schxiadxú, cumín. <hesitation> dzidxi, gui'tahbi'ma ya que amaah guyih guida caldug ga'uluh